Bu la sa doom ñówee ne <hesitation> peresidaa laa gént, lool laa bëgg walla mekkanisee walla kii daŋ ko siy jàppale si lim buggu, di ko si ñaax, di ko si xamb ba yàlla jàppale ko. Bu boobaa waaye tay bu la nee lii laa buggu nga ne ko bugguma loolu leneen laa buggu, lam la nga buggu defusi xelam, du ko def. Lam buggu si lay bàyyi xelam; mu ñàkk bii, ñàkk bële soo ko jàppelewut. Waaye su la nee lii laa bugg nga xam kii kat ndaw la lii la def xelam, te dangay gis gune yiy fo nga gis kii pon la gàddu di daaj. Yaaŋ koy bàyyi xel nga ne kii kapinta la bugg a nekk. Soo ko si jàppalee dina dem. Ñu bare foofu lañuy seetloo seen doom yi, ñu ne kii walla mu gàddu pen de bind fum for këyit de liir nga ne kii dafa bugg a jàng. Soo ko si jàppalee dina dem. Boo bii waajur bu ci ham xel, boo bàyyee sa xel si doom si lool rekk, foo ko dugal dina dem si lim commencer. Am na ñoo xam ne dañuy gàddu pot di tëgg. Foo ko fekk mu ngee tëgg, koo ku tëgg laay nekk, day tëggi. Soo ko dimbalee si loolu di, am na ñoo xam de foo leen fekk ñi ngee fecc waaw.